Jadi lalenna indonesia mega anre-anre na <hesitation> jadi magi mega apaq mega to yasengnge <hesitation> rempa-rempana atau wasseleq-wasseleq <hesitation> aleqna atau wasseleq linona. Jadi anre-anrede ri indonesia atau ku ogie marasai na nameg- mega to <hesitation> apaq indonesia tu kan mega mega to rekeng anunna pole ri galungnge contona he engka to e pole ri <hesitation> tasiq e contona fole ri- bangsana bal- balede mega toro indonesia galung na tasiq. Jadi mega <hesitation> anre-anrena na contona rekeng ku ogie engka yaseng coto makassar etu bangsana coto makassar e dagingnge yerekerreq nappa <hesitation> ipancadi seddi rekeng anre-anre. Na engka to yaseng pallubasa engka yaseng <hesitation> so lame atau sop ubi engka to bale tunu. Jadi <hesitation> Erodo yemanenna ro <hesitation> anre-anrede engkanna engkade ri indonesia <hesitation> yaregga ku ogie <hesitation> emanenna ro bangsana onnaq coto, pallubasa, <noise> <hesitation> soq lame sibawa bale tunu apaq ero liweq marasa apaq mega laddeq <hesitation> campura-campuranna campura-campuran ilalenna. Na jadi enaro donnaq anre-anrede ri engkade ri indonesia.